Kultura e Koresë së Jugut është një përzierje interesante e traditës dhe modernitetit. Nga njëra anë, ka tradita të lashta si Konfucianizmi, Hanbok dhe çaji korean. Nga ana tjetër, ekziston një kulturë e gjallë popullore moderne, me K-pop dhe drama koreane të famshme në të gjithë botën.